Nari nadi nakwen dika biko mas o menos na niele waka wa lei les par llia le kaptu na tu- tu na legatoka bute ban wan loi rdu xi kardu xika ledu le du gan ron xian kantu len diikaꞌ ka bi na eran lekantegan denika wa loi or lo nigon xuan nika bxuan de xwan nigo wa lei di di re regresar kalor bni ni ka bneson sa kabdu polodu digan onio to kwente kat di kwedu pues niotax ke kadika rungan lei nine te kapsaga o tenega o ne koxwang wan nexkwador tuxu toka wal lo tu tus kon lei re rula xaban wa legadi du du peligro ka diikaꞌ wa le wa tub xugan le le loi de forma de ka le karxu wale di di bene kawono wo wo durdur lenisa to ka di na na kwente ka bi ya eso no mas